Fomba fikarakara hena asesiky anaty hamburger ao rey: raha rey alà baka anaty sachet ao, bakeo asia poivre, asia tongolo lay, asia sakaviro, bakeo endasy. Lafa endazy amizay, masaky, asisiky anaty hamburger iny ao la hany amizay.